Nu udenji ga ke ha nubonu ga bassa na nga she nshe butu ami uwa tama ta shina, ko yas pupu ko yashe zagba iyi elele a ruluwa na shina no yashe tama tulatu, icimi ij tebiye guna kan anda ii yeri yo tomo ma kwahwa ugushiji ashina gata wene po ashinu sheshe yine churitu hwao, ashina hyimeye ne ata hwa gana lipana be cihi babassa, na shima atwa oleo tomoa ma echi ala oto sugo utura name tura ehie ala oto suga utura, name tuna at pata zhe zwono ashina ezhani ashina alea ci bizhe bolo yashe kewatew uta ponace ga name yaba kwai eshena itina ehie butun ya asha nini bi, shiboma yashe gana ahwa la ashina biza banda a kushere abuje a du husura shere aba ze ba kubu ta shina ata zhema ti beye aka na amaci anabi zhe ogubo. Ebi gubi bizhe dua e bejive eyi leo zhe wanaje eshite be eturumi pata ashina bi zhanda nbu ebi zhereni yabe pata akaci hwa uwa sam icpanaci hawaishe ti yaje tanajji na amuba ya tashe shina anje gata bizhe suji ba wanaje bo sheyani hive, akana abu zhata tama yotomo ma sere kwatewa ashina gomato gamata bi eri ba nake ganta abu nake a ebi sisetɛ ishite biri bata tama shabe ebi siseji bi eri bat pupu, matu kana tane ta ashina aba bwatu ishe aba t yaje na be, iyi lele abuna na shima she aba yejɛ manabe ibepo abu leuba ma ko ehie yen denje ya hulai abi mbiyane nyizo iyaje cinji na tuna ttu nama ashiri a baba ibe a hwa zasa yeji namba yashe yaba gama denji to mepi shiye hwai lsyme ahie ashena, ashina a tulaani te biya nda anga otago thepobu zatunako na gala iguma a lunje ma zhie yaje yaje butu ba guma ugu ga mane mo yibo ama hwak uhenete yakse unmelatwa keri ib Eti zeri yeye get ti kpece kpe ce ibe ugu fogwo matu ima fungo matu yima ya bi zhe huga ma yaje butu ugu mane mi yibol me ehie oge yibi yeba gwana ugu mane moyibo hwe she uwe eti keri iyimiye ya ashina, matu pana yene ti ga bizaya na ashina amazagana biza yan na ashina pupu biza yana ashina agbawu biza yana ashina ice. Yasha haa tamatulatu ba gana abussa gatun gazaluga hi sisona tasuyanain duma lukunu bi eri anda na shina bize a duma ofo cele atwaname ndai na atuana yasa hai hai luni nawa hie ko haa atwa oko oluhie anda na akaaru, yashe shɛ kwakwama uzawa she bone a haraba su gashe yina abu sira ama yilve abujɛ na ashin aulula bizelluba ko ehie eyim ga a fulani rungo lajalu e mosubo maga mune epilo iyi jele aba awana gana zoku ozomo, ozonomo butu ni iyete hie she na a shina amada ibepa a shina shɛ nibi na ya yaniga gu gembi fugulo lyeri shi manama zanma itinne ye an na anjɛ na ashina o